باش تعيش حياة سمحه معناها المقصود بيها انو <hesitation> انك توفر حاجياتك الاساسيه و اليوميه يعني <hesitation> من ماكل و مشرب و مسكن و تبدا انتي حتى كي ترقد راضي عللا لي عشتو في حياتك اليوميه دونك هاذيكا بالنسيه لي انا حياة جيده جبده مهيش لاهي ناقصه حاجه ولا هي زايده حاجه